Eee! Maro karaza moa zay ka ny andamosiny ao igny ro mamapadeha mafy azy, gna main'ny rambony aroy ro mampivily lala azy, ka akekin'igny ekeikin'ny kibony igny, akekin'ny fiengany egny amizay zany iny ro filomanosany.